هحب اني احس بالبرودة اكتر من الحر ، البرودة ع الاقل ممكن متخلينيش انسانة عصبية ، يعني هحاول بقدر الامكان ادفي نفسي ، لكن <hesitation> الحر ممكن يخليني متعصبة جدا ، مقدرش اتعامل مع الناس ابدا <hesitation> يكون الموضوع صعب ، البرودة ممكن كمان تموت والحر ممكن يموت فاذا هختار اني اموت هختار البرودة اكتر م الحر